Ingombe irinovukhala vunji nori ninayo mungo, shiakwamza ingombe niyivule, avana vanywethanga mavere, mavere ako ulakusiakho, shiakhaviri amasingo kayo, onyala khukatsia mumuriro, kwokhuteshera, onyala khwiran mumbolea, imbolea eyo okusiekho iindi orumishire khuraka vyakhuria vivio, ingombe nithiri thisurusi nori nende rijoki ryokhurima thilakhukhonya khurimira, thingombe isa ye ikhwe, thingombe nori nathio ikhwe ivethanga raisi, ovukulakho saa thingombe thiva thiviri novukula avandu vava vaviri noyira wavumukhana, kho ingombe iri ende faida.